<noise> Miaraky amin' gny courant, zay i vao mandeha. <noise> Atsofikinao gny courant da mihodikodiky i; da amin' gny vatany egny fa misy ny fomba fiodignany. Tiategna hiodiky akavia megnavagna i da fa misy bokotsy an'izay amin' gny vatany egny. <noise> Tiategna tsy hihetsiky i fa hijano amin' gny tany raiky avao hitodiky mahitsy, da igny gny troboha. <noise> Laha tiategna ho mafimafy gny rivotsy aboakiny; da <noise> fa misy koa gny <noise> gn bokotsy amin' gny vatany egny, ahafaha manao fandefasa an'izay ho mora na ho mafy.